Sarara, ioo ntucha vincha, ioo ntucha tinana, ioo ntucha sioio kuchi, ioo ntucha ajo, ioo este ntikii yauuni, sarayo este kuu in ntuchara yua ni kuu.